Kua anguya ɨ rupigua reta, oajaeteyeye, oikatu oyapo kïrai oipɨ vaera jembia reta, jare imbaepuere oyagɨa vaera ɨvɨrareta jäipe, oyopia vaera ɨ, jukurai oipɨ vaera jevae